Okay, tuku, lia ku sep a poaj a raraeh tara toai tagoan, poaj tuku hitoj notoku u an. Hare ne lia pean a hitoj kuru, luku mei taka sa u, luku ka mei a tou kaka raeh tara toai tagoan, gon mei a kaua tagoan, gon mei a titi tagoan. Hare na muntoboan nien eru muntoboan ti hare na habang em elia be lia tun ni kei e nouk a tou kaka raeh tagoan. Hare na, hihatuj taruru tagoan, hihatuj u raeh. Man no, titi tagoan na kaua tagoan ru mei ta revan mat u turu heiheil. Kove, hare na ti ka gon mea ri ru elia, haso e lia min hai borbor te tuan ni haboak e no raraeh tara toai tagoan. Hare na kaua tagoan, ten bor mei elia be te hat e ne lia, "Pean tagoan, tou kaka tamulo, te jin boak hare me mua lo a katun a raeh, le mas kei e nom a hai tou kaka nien. Hai tou kaka te mei ta tuan ni haboak miu tiam turu mes u katun." Hare na, longon e nom u bor, kuer e nom sah a min ka te kaj er. Hare nu katun jen ni han a pinapo te bor ua riru te hat me ria ru le kaj e nom a sah <noise> le mas kui nom eiau, be lo te tuan ni boak e mu raraeh, jia toai tamulo e tuan ni boak haraeh i nou. Iau pan tuku ka nen be lia, ka me nouk a kain toai nien te raeh sila ne goan. La has a tara titi tagoan, titi tagoan, iau has, te ka u, hatuj has elia, hat elia, "Pean tagoan te kajin raeh mua lo le raeh sila ku pas mua turu lolongon bor tamulo." Poaj tuku hitoj uan be lia la hamas a gum, hare na, luku kuer em a min hai hihatuj nien. Lia ku mei taka la mat u tan ta pal tara min tou kaka tagoan. Hare na, luku ka ku i pinapo, titi tagoan e tuan la tara toukui tanou be te la poij i nam. Titi tagoan e mei ta kui ua tan ta sia ta Company jen, e kui ku a tara sia plantation i Yameng. Eiau te sosoat ne mau elia rais ne lia ku nen tara touleh. O rait, hare na te sot nau, eiau e ngok e ne lia, hat e ne lia, tara sah hare ne lia a second last born tara femeli, hare ne lia pean jon. A last born tagoan, a pean hihin. O rait, poaj tuku ka sila hamas uan ien gon mei a titi tagoan, kaua tagoan, hamatohan tagoan, luku tuan ni boak hare ya kain katun te tuan ni longon hamas u bor, be lia natei hamas a nouk. Okay, lia mas la nouk turu hatatei, jia ru tuan lu me lia turu hatatei, hare na, luk na hatatei Petats poij, mei ta mes ta pal tak na hatatei an. Luk hatatei poij i Petats. Be poaj tuk hatatei u an luk ka mei a sia teacher, jia jon hihatuj, uum, jon hihatuj nien a-a katun ni sumoun, katun ni sumoun. <noise> Tun sumoun nien a sol tanou e Joram Kout, tun Poka, uum. Min poaj hovot, hare na tuku la uan tur hatatei, jon hitatuj nien e tuan rangat panahas e ne lia, je rangat e nu-u su <hesitation> na masal hovot turu school, "Eih, Elia mangil ni longon e nouk tu haharoi tamlomi turu school." A min bongbong, hare ne sosol iau, a jon hihatuj nien e sosol u haroi nien u "morning talk". O rait, la hamanas, min poaj hovot, masal e lar, masal e lar. Kat hamas a no, sia hamas u poaj, be iau e rangat hamas e ne lia, hare ne luku kajin boak hare a katun mangil e no natei, be lia nouk turu skul. Poaj sia sia hamas u poaj ba jon hihatuj nien e rangat hamas a no, <hesitation> "Si te ka sai me no tu haroi." Be lia hapias e nouk u walima tagoan. Hapias e nouk u walima be lia haj e nouk a jon hihatuj nien, "Elia jin haroi nouk." Ba jon hihatuj e ngok hamas e ne lia, "Lam". Be lia la hamas a gul, jijin hamas gui momoa tara masal, jijin i nouk be lia hat hamas e nouk a masal, "A bongbong masal", masal, "A bongbong Garosis". Poaj ti ha bongbong hakap u ru, be lia hat e nouk eru, "Okay, haroi tagoan le haroi boi gue mi u haroi tara gu", uum. Kove, hare na te ha pinapo ua goan e-e mei ta-mei ta pani u. Kova tuk ha English u an e pani no jiah. Be lia haroi hamas ne nouk u haroi nien, tara gu. Poaj tuku haroi mean u haroi nien tara gu, hare na gu sia u poaj gu e kat e no hakej tanou, "Elia kajin la nouk, le mas la nouk tara sia pal". Okay, gu e kaj u hakej be tatal hamas a no. Poaj te tatal ua lou, be la lan, la lan, la lan, be na sep hamas e na a-a-a kus. Poaj te sep miau a kus ba kus e rangaj e ne iau, "Gu, i yah te la wa mulo", ba gu e haj e na kus, "Elia la nouk, le la nouk ien i lehan", ba gu e tatal hamas a no. Poaj te tatal wal a gu be la lan, la lan, la lan, la lan, lei lan a pal a roron. Poaj tuku bor sela pas u an la, la, la, ba teacher tagoan tuku bor sila pas uan la, la, la, ba teacher tagoan, ke lia ku bor pan mei sol lo-lo ma lolongon a ka u haharoi te hahat ne ria ru a, "en da pik goh", eiau an u haroi tagoan elia, uum. Be lo te natei hamas e nom, eiau u haroi nien u haroi tara gu te ka na ien. Poaj panahas te tatal wal a gu i, tatal wa gu ba teacher tagoan e hat hamas e ne lia, jia jon hihatuj e haj elia, "Gum pan. Ba pik <hesitation> ba gu e la no e 'goh' nitoa ni lehan nitoa, gum". Be lia gum poaj hamas a nouk. Iau, iau, hare na, ien le ku jimou u natei leku mangil ni natei. Hare ne laka ka mei u natei taka tuan ni kat mean a sah a ka. Be lia la nouk turu school, je be lia, hare na, boak e nouk u-u kain tou kaka raeh tagoan. Iau-iau te boak pean raeh ne goan i roman. Lum hare na tuku natei sin si mean a kain toukat nien, <hesitation> lum mei, hare no katun han a pinapo mei ta longon mat me lia, <hesitation> je na longon mat me lia la nouk turu nome je luku kai a turu nome, e mei. Tara sah e luku longon kuru, je luku mangil u raeh tara toai tagoan. Hare nu hihatuj tuku lui an tara tou hatatei, hihatuj tuku lu yan tara kaua na titi tagoan, iau te haboak elia be lia ka me nouk a-a poaj a raeh. Poaj nien, hare na lia ku hakap turu skul, be lia kaka ku hamas gui pinapo. Tuk kaka hamas uan i piniapo, lia ku mei taka la si u tan tu skul tu kajen, luku hakap ku a turu grade six ku. Poaj tuku hakap uan turu grade six, be lia ka nouk, ka nouk, hare na boak hare hamas a youth, be lia kaka hamas gi pinapo. Hare na, la nouk turu lotu, lotu <noise> lotu nouk Ka nouk, revan hare nu katun i ngot bete, "Eih, a pean nien e mei ta <hesitation> ri mei ta tuan ngot be iau e kat e no ta sah ta kain ka. A ji pean a ji raeh ien, a ji kakamot." Kei, la no, la no, ka no, hare hamas tuku ka uan i pinapo, be hare na, luk ka mei sia hamunasin a kajen tagoan. Hamunasin a kajen tagoan e Joel Pitau. Hare ne lia, Garosis Petau, iau e Joel Petau. Kat be iau e, hare na, hat hamas e nouk, halei hamas e nam u bor, tara kaua tagoan. Hat eiau, "E lia mangil e nouk elo e la mum." A ti hamunasin tagoan e-e kui i Madang, uum. Be kat a no ba kaua tagoan e hat hamas e, "Aah, lia la manin kove lia la gon me gum e seh." Be iau a hamunasin tagoan e hat e ne kaua tagoan, jimou e nom, "Ke Garosis." "Ka no." "Okay." Garosis Iau <hesitation> halei e nam u tikit be lia la hamas a nouk i Madang. Luku lei Madang, poaj tuku la uan lia ku la gon mei a sia u muntoboan, muntoboan nien, mat hakap gon mei a kaua tagoan, hare na, u muntoboan nien, re Joseph ne Joseph <noise> Sailas ne e-e Jois Zale, eru mat hakap. Be lia la hamas gul be lia la hamas a nouk i Madang. Ka gi Madang, hare ne leku ka mei a tou kaka raeh tara sah lia ku hitoj, luku ka kuru mei hare nu hasagohan u raeh tara toai tagoan tara poaj ni hitoj. Tara sah le ku la tara min kain pal ri en. La nouk ka gui Madang, kat a no, ba sia katun, sia katun hare na lam be me hare ne longon e, tara sah elia pean a pipilei gita has. Pean nien e kat a no be la nam be me hat e na <hesitation> e Joseph. Hat e ne Joseph, "Ei, lia mangil e nouk a pean ne nah, elam e ka nam be lam te hatakai nam a sia Singing Ministry ni Madang. Be Joseph e hat e ne lia, "Eih, pean e mangil e ne lo." <hesitation> Hare na, sol tara katun nien e-e Alan, Alan Karo tun Papua, uum. Eiau te mangil e lak e lam ia hatakai a sia Singing Ministry ni Madang. Poaj panahas ti ka hamas u lam, lam hatakei hamas e nam a ministry te ka na ien, a Singing Ministri ni Madang be lia, hare ne ka hamas i Madang ka nouk kei nouk u hualu hiningal luku kui. Luku kui gon si mei a sia company, a Coke-a-Cola Madang. Hare na tara poaj tuku <hesitation> kui uan, luku boak hare a sia lot <hesitation> katun a lotu, lia ku natei sin e Jisu tara toai tagoan, uum. Ka no, ka nouk ka gi Madang, kei nouk u hualu <hesitation> hualu hiningal toroman je u hopis u hiningal na hap, be lia la poaj hamas a gum pinapo. Hare na toai a raeh notoku tagoan, lia ku ka mei kikisal, ku mei taka haboak mea ta sia ta ka, hare na, sah u nome tar tou kaka tagoan. Man ke no ka mei a min poaj, min sisia min poaj, kove mei ta nome u bete hare na le ten la nouk turu kout ji yah, mei, uum. Le ku ten ka ku bet e hare na, <hesitation> min katun e kuij natei ku be te bor or, "Iih, lu a pean pan a raeh ba tara sah be lo te kat sila ua nom ien", be te kap poij i no. Okay, ka hamas a nouk luk kopis poij pas mi Madang, be lia me ka hamas a nouk, be lia hitom hamas a nouk. Lia ku hitom, ka gon me nouk a hihin tagoan. A hihin tagoan e Tepoaka, je Greis Taguh. Lam, hare ne lia ku hitom hamanas be lam e ka hamas a nam, lam i kaka hamanas i pinapo, hare ne iau a poaj a raraeh tagoan gon mei a hihin tagoan. Lam ka hamas i pinapo, mei sai ta tou hulakat, hare ne luk ka hamanas be lam te ka nam ka hare mu muntoboan kui e nam toukui hare na min toukui ni muntoboan tara tou kaka tagoan. Iau u-u raraeh tagoan gon mei a hihin tagoan, ka me nouk hare na, luku ka be le, poaj tuku ka ua man, ka mei a masal. Roman ien le ka me nouk a nina pean, uum, ka me nouk a nina pean, na masal tagoan, hare na, ka me nouk a hualu a pean hihin, ka me nouk a hualu a pean jon. Posa hamua tagoan e Bilma, e hitom o no ka me na jon, eiau a teacher, teacher ka no. <noise> Tij, hare ne nimat na no be te ka ni pinapo. Ka me nouk a hahuala na pean hihin, Shannon, ka si no, ka ni pinapo ne hitom hakap has, ne seh a mes, le ka me nouk a Me a hualu a pean jon tagoan, a sia e Masson, Masson Petau, e ka si no. E-eiau a joinery carpentry hatat <hesitation> skul e mou hatatei e mou. Okay a mes e Jairah e ka si no. Eiau a nina pean-pean tagoan ien, hualu a pean hihin, hualu a pean jon. Masal taheleau tagoan i hitom hakap, masal jon, ka notokur.